Kasvoõliq ummaq rapsiõli ja päävälilliõli ja oliiviõli, ja sis näid tetäs viil: pähkmäõli ja midä sis viil, viinamar'asiimneõli. Egä õli um esiqmuudu, esiq maigugaq ja. Ja noh nii pall'o ku naid sortõ, nii pall'o maikõ.